Ah pues x̱obgiꞌn guꞌn c̲h̲owma nak x̱obgiꞌn este, x̱ubgiꞌn midzgit, x̱ubgiꞌn tuxtl, x̱ubgiꞌn este pchoꞌx x̱ab, <hesitation> x̱ubgiꞌn choꞌx las, x̱ubgiꞌn este x̱enc̲h̲, o x̱ubgiꞌn miëdz gunu c̲h̲ownu a veces antes.